<laughs> wula k'ih wach qa' taqee' kore'eet nirib'anam chuh reh pan achii' kimixib' reh la qa' taqee' kore'eet ntz'iirsaam pa reh taqee' la k'ih winaqiib' kat'aliim je' tii nak'uxum kolopa' xunakat chuh pan achii' nrah b'anam cha la janaj cha qa'sa y man wach ta aka <hesitation> man wach ta aka pan achii' n'oo resaa cha ruxlaam re' la aanxux la aanxux chuh awiij nrib'an ja'ar <noise>